Raqamli kameralar esa zamonaviy texnologiyalar yordamida surat olish jarayonini ancha soddalashtiradi. Bu kameralar orqali suratga olish juda oson va suratlarni keyinroq elektron shaklda saqlash mumkin. Siz kamerani ob’ektga qaratib, tugmachani bosganingizda, kamera ob’ektiv o-orqali tasvirni qabul qiladi.